भारत एक विशाल देश है। इहाँ विविध प्रकार के संस्कृति और सभ्यता निवास करेलें। इहाँ कई जाति निवास करेलें एह नाते जातियन के नाते संस्कृतियो विभिन्न प्रकार के बा। भारत में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, पारसी और कई धर्म रहेला और एहू के अंदर कई जाति निवास करेलें। हिन्दू के प्रमुख त्योहार होली, दीपावली, दशहरा ए कुल होला, जबकि मुसलमान के प्रमुख त्योहार ईद, बकरईद, ईद उल जुहा ए कुल होला और क्रिश्चियन के प्रमुख त्योहार होला क्रिसमस और न्यू ईयर होला, जबकि सिख लोगन के मुख्य त्योहार लोहड़ी और बैसाखी होला। एह प्रकार से भारत के संस्कृति इतना विशाल बा कि कुछ मिनट में या कुछ घण्टा में ओकर विवरण कहिल बहुत ही कठिन काम बा।